Aleni chekitupche ko kikisichechi, achek kokii lakoiki loo. Koo kikisich echi kokii tipik somoki ak werik somok. Ko aleni en loo kidogo, en aloo anee kidogo en sigi en chekitupche. Koo cham ketembeanchinii kei, december akoi december ayaa kopiti iin kou kele mii lakwa nekii rarei <hesitation> katikati, ko aleni anyoru napas en yotoki awee kepeketuiye ak chekitupche. Ko unoe.